Resaka Sìny àby io ndreky, irô sinoa àby io zen̈y, kolontsain̈in-drô koa zen̈y resaka fivavahan̈a ndreky resaka filôzôfy. Aviô mahay resaka asa tan̈ana rô. Intsaka eky zen̈y resaka fan̈anaovana paintira àby io. Fampiasan̈a fan̈anaovana sary àby io zen̈y ten̈a ny hain-drô zen̈y zio. Aviô zen̈y misy lafety zen̈y fan̈- fataon-drô sinoa àby io zen̈y ten̈a ny an̈isany kolontsain̈in-drô fekiny man̈ano izy miaraka finan̈ana zen̈y. Karà zen̈y.